na nila raya dobeda sa dogo, dogo, dogo, do na evi na fam, na lenyo'l, bu gudinda, bikon, bu gudinda, tani raya ben, da raya ube so raya dobeda sa dogo masin, dogo, do na evi